Barcha it zotlari <hesitation> do‘stona bo‘lmasligi mumkin. <hesitation> Bu ularning tabiatidan kelib chiqib <hesitation> bo‘ladi. <hesitation> Do‘stonalari odatda <hesitation> uni boqib olgan oilalariga nisbatan do‘stona bo‘ladi.